Nisy fotona leroa nisy hitanao karazana fanjakana roy zany ndre n- nisitrika tanatin'ny volcan zany, bakeo za leroa tonga de vetivety eo za nijery karaha nisy manaingitsy. Tonga de kiasy io, io loha to de tsara leroa! Za leroa tonga de tsy haiko mihitsy fa tonga de nokôtiko tany leroa, za nga atanao mivaky loha zany.